د پيشوګانو نسلونه خو داسې خاص نه پېژنم خو دومره پوهېږم چې پيشوګانې په مختلفو رنګونو کې وي، تورې پيشو وي، سپينې وي، زېړې وي. او بعضې يې ډېرې مشهورې دي چې ډېر نرم ويښتان لري، مثلا د پرشين کېټ چې ورته وايي. <hesitation> يا زما په خيال دا په ايران کې پېدا کيږي يا سرچينه يې د هغې ځای نه ده خو دا يې نوم دی. باقي نو <hesitation> زمونږ په ملک کې، افغانستان کې اکثرې پيشوګانې چې ما ليدلي دی هغه زیړ رنګه وي داسې خړې غوندې وي، زېړ ته ورته رنګ. دلته امريکا کې ما ډېر ليدلي چې خلک سپينې پيشوګانې ډېرې خوښوي، نو ډېر ډولونه يې دي. <hesitation>